Anemwana kulile mwilalela kwenu pampiti nalii tofauti, pampiti kutali changa moto iiya chimaendeleo kiviile ngata yendu twapitiagi changamoto za avola mfano maza kuhandali mwi kusimoja mbili tatu chikubidi we mkola uni kanani ukawombe umayaa ukawombe unifomu mayo kailonde roho yankora bachano mayo kahombe lakini likiwa na watu di izae yaya nuwelewa alikumutu akuombi biashala tangechibarua ngata vivi sana japo vibalua vilipo, yani mpiti na li ni tofauti, tuiyakuilipa yanche yani kueneli tatu kwahii utanda wazi video suwanji papi video yani viali mmm tukuva sile kwamba kuli videoo, kuli videoo lakini kwe mwanchi walikwenilingi wa- wa- wanje kukusimulia mambo pakushangaute mmmh mmh wakati sanjwa pampi wene tangwelewe nandiakuti sijui moja mbili tatu fulani sijui wachita chane waba kwa hao fulani sijui waomba chane nenge mkuvwaa lakin twenelia nshia manya mambo mwache di dalasa la tano amamnya mapenzi tofauti na pampiti twamalange shule maelewa yali mmh lakini kwe yana kumala maeneano no sana mnono kwewiye lakini wamanya mambo kibao tangu mfisitimukupo tofauti uli utandawazi unawaleta vivo.